وجبتي المفضلة بتكون الباستا. أول شي بنغلي كمية ما بنحطها في قدر مع ارشة ملح، بنضيف الباستا على الماء المغلي و خلاص بعدين بنقلبها عشان ما تت -ما تلتصق في بعضها البعض. قبل الدقائق الأخيرة من اللي بتنضج الباستا بنتأكد من إنها ناضجة، بنستخدم مصفاة نصفي الفاس- الباستا من الماء، وبعدين بنضيفها للصوص إللي كنا جهزناه سابقا مثل صوص الطماط ولا الكريمة بنقدمها ساخ -ساخي.